Ta yiɗi ngaɗa higooɓe nder jahangal ma, kanjum woni laata neɗɗo mo yimɓe, ɓorna seyo to yeeso ma, nden mbo wallu himɓe, himɓeeji ɗi njaadata to ɓe keɓi caɗeele feere koto ceede taƴaniiɓe to walluɓe ittu ceede kokkaaɓe, to a soodi huunde feere soodanaaɓe kamɓe ma.